Ndame ujun cepillo de diente ajun ndiunkachí ñainaé, he achedio cuenta dike teñuu nuu né ndame un ngate ndame do cepillo ndina mi'e epillo dedo jan nania no extila te dundania ndunda ndavii nikenrió uun enteyina ndanue ndenena'a jun nde nena'a nayununi ndeyena nuni ejan ndita nunanchache nditenra, ndaka chine'e ndikera yu'un eno nguenta ñii añinde ujun cepillo de colgate ha nguakachite ndikenué.